Muye, durie, yunasa, sulea, nakenake, manurio, manubete. Am hafley bakawa hindohog, am <noise> sof, am fulay, amral <hesitation> lahatala ikasey am. Ho am forok ni eira ufay mamatuya. Ama, am ho takluloy ni amra ufay mamatuya, am tuamra yana anem, amra <noise> mulalainem ambra kawihe. Mainanghe, am takloy amra ufay mamatuyam. Am loyo huan, am barakawihe. Mainanghe, am lohok falaaning keletana. Am barakawi lohok. Am ramakayse timbil isi ni subatona, e kabaliya ni lahatala ira akamela. Sifniyam loy ara taikina ma, loy am laste bala am <noise> am buhi. Am laika amraufeye, am barakawe loy huan am muna humanaine, am ai. Am hitu e.